تحب حوش يكون واسع ومريح وعصري، ويكون من الحيشان العصرية مع تصميم مع تصميمات وأثاث مريح، ونحب يكون في نوافذ كبيرة عشان يكون ضوء طبيعي ومعروف بالطابع البسيط ومريح، ويكون في جنينة ويكون في يكون في إضاءة واجدة.